السجاد ده عندو في محلات خاصة كده بودو ليها السجاد يغسلو بيها يغسلو اتخيلي بي الغسيل الجاف ده بنضفو لكن نحن في العاده بنغسل بي المويه يعني تطلع الفرشه براء وتغسلا بي الصابون وتغسلا بي المويه وتخليها في الشمس لي فتره طويلة عشان تنشف لكن شايف هسع في حديثا في محلات بتودي ليها السجاد بتنضف بي البخار